दुई हजारीकिस मातो गहना मानसा मर रहे, पोलो कोरोन वायर आवलो, पोलो आंधी तुफन जो स्वावरो रहे, पुर नाना नाना मानसा जुवन जुवन, पुरिया पुरियी न सब खजात रहे। दुई हजारीकिस मातो गहना मानसा मानसा मर रहे, पोलो कोरोन वायर आवलो, पोलो आंधी तुफन जुवन जुवन, पुर नाना नाना मानसा मानसा मर रहे, पुर नाना नाना मानसा मानसा मानसा मानसा मानसा मानसा मानसा मानसा मानसा मानसा मानसा मानसा मानसा मानसा मानसा म